برازیل: د برازیل پخلی د پرتګالي، افریقایي او اصلي قبیلو ترمنځ ګډ فرهنګ لري. فیجوادا یو ډېر مشهور خواړه دی، چې د لوبیا، غوښې او وریجو ترکیب دی. دوی ډېر وخت وريجې، لوبیا، او تازه میوې خوري. سمندري خواړه هم د ساحلي سیمو پخلی کې مهم رول لري. برازیلي پخلی خوږ، تریو او مالګین خوندونه سره ګډ ساتي